Ow iska fadala jomo, wala iska fada lak safarmo, ow yalla ardil godo tanjfejro yalla gon arbia gon dogiro fadala gon jomo tojewa oey.